Ny sakafo mba tiako indray nefa somary lafo vidy an, dia ny lelan'omby. Izaho izany tena tia lelan'omby an, ampiarahana amin'ny pitipoa. Fa iny moa izany efa haintsika fa niakatra ny vidim-piainana dia somary lafolafo kely ny hena indrindra ny lelan'omby an. Dia tsy dia mihinana firy intsony aho tato ho ato.